Zamonaviy ruchkalar yaqin yuz yillikda kashf etilgan bo’lib, ular uchidagi metal ichida sharikning aylanishi va uning siyoh orqali qog’ozga yuqishi orqali ishlaydi. Bu esa turli xil ruchkalarda <hesitation> turli xil ranglar bilan ishlab chiqarilishini taminlaydi.